Betsaka ny sakafo mahazatra ny olona oanina kanefa mahatonga alerzia raha oanina be loatra. Ohatra amin'izany zao: ny hazan-dranomasina toy ny patsabe, ny drakaka, ny trondro maina ihany koa indrindra raha toa ka oanina betsaka izy ireny, ary ny chocolat izay heverina fa mahabe fitadidiana kanefa raha be loatra de mahatonga alerzia.